Ana ne tun in na andi bei nono tama goni de'i nace ne, nema na e'niya na- na- go de'im'i ndadai kawai nago nanta ne na- na- na mandubu ne mizi nadishe de'i ki bad- ki bei nono in danko ngaltu mugolanom sannan mu metu to namoishe e'i andi amfani dole nago bei nono a dishe na e' marmarinku na inta nago de'im'i to namoise de'i andin amfani a bei nono nai kumano mandu na sha'awa de'i na moishe dayi andi amfani na dishe daino moishe bei nono menom'e mako- mako wane a tuti a moka wane <hesitation> woto bo de'i toni iko sha'awanni saina nam zawano kena gulto a de'immi in iko sha'awa dayi mama'inno dama ko moishe biya dishe riya kogo ai amma la tin le'enkosi a sha'awa yabu ai a ina gobu dole kogo riya. Kogo riybu goko miya koina jari miya rayuwa <hesitation> ay wotobu ai wotabu ko ina miya na nemuma yanko gadanko bowommima yanko mugadonko mara wayye ko- ko a lokaci yoyye a tom ra'ayino riyaba yoto bu nan- riya ki sallah kauso bono wayye koka dukno riyadai lokcinninto dole k- ko eray ku'e sallammi to ko duko riya kila k ishe go'ila ina ko dole ko ina koykoyo a zamankai sam'i. To Ngamaci yaren mune ammani mu baya zaman- zaman- zaman anshenibu ai baya kauso a anshemu miya mu manbu ko yoyiya mu anti amma kauso mi tinda mu anshebu sai kare- karai amma Ngamanci yarenmu ne kwata kwata gadodai.